Alfan hubas bisawwil aʼalat, yani nnadum da kan ma hubas al fakkar ba humma shuqulum almasshin be da labudda min alfan bilga sahi inda daror bennas alla alfan da.